Peno we, we shin wala kama kan tilikui kar diyani an lung yiiko wala kan peno we ta keriko pidiko kar kap paaro shin wala kar yu ɓalla shin waala kelenku washiƙeko kan diina kan yu ɓalla shufukon kelanku mon peng̣o we shin <hesitation> keroi pidi ɓall we shin wala ti kupira kan minaamu kamma.